<hesitation> ma mi nə ya ra va mi daga shina punə rə ya ra nuwi shi na na miya yari nə mbw ra ka nə fali fali ma bow fali mma bow kodʒil kodʒil ghə na guri kuna ma ndw ra ya zwi iy təra ghə tə na t nwa’a ta ghə ten ma kodʒil nə ghe mi ma bubo ya na ko təra na <hesitation> gura gutau ghətə na ma ma ya so ghətən gur ya ndw dow mbi ghəngiw tsəwa kodʒil nyi kəkah <hesitation> gha wsa rə ya shiri to nonfə guna shi nə ghə mi ma bow kuma ghətənə mu ghəy mi miya kodʒila zha na Bats ba nə hai fa ndər ziw ba lə ghə nyi yasəki na fa ndəra zi na ɗʒu zi na to ghəten ma kiji lokace ra ma sa nə gha fa panə ghə fa ndər zi to balə ma ghər nyi ma na dʒu zi na wa nya fa ndar zi su ndw shi gha fa ndəra gura njiw rə ghumu sa du ndw bə domin guni yarighum ra vəl ko kuma yuri yau dhuma ra vəl wuna nə gha ɗa na gha h pa ndəru ziw rə ko zhi shir na wa guri shi na ndər na bew so duk ko wanə yari na ko wangwi ha ndər so kuma ira mnw ghənyi fa gara zi nə ghə mi ma bow nə gha jiɗaɗi punə gha ni kwa ncha ghə panə ghə ni so hayi ma bow kibi na ɗayi miya kodʒil gha ya mama ya ghəten baba yu ma bow ndər nə k ghə fa so ndər miya kodʒil.